Émundu néhuniĥuo, buloebulokaxaźen kóbombo, yakuro náhuniĥuo, yahie náhuniĥuo. . Ínoohe sosi moimiyaxule, yahie, éhio soniiehem níĥuo. Míniheminiĥuo, yaxule ómaziminiġahunale, kainioḃa biḃisís naluŋu náɭeġu nazimen níġahunale. Múlu múlu káḃeḃe bariŋe, ómazoḃo, náeḃanaṗiimuniĥuho nambenaazimen níġahunale. Teoḃuhimeźebuimi bóreĥuo, óɭeġu ozimen, otian kátiaġaruna, onaleḃuźaforiŋo óɭũonameṗeloniĥuo nazimen. Yahie, yahieġákulu viaro. Máñahuniĥuo, amiḃabukiẽlõ máñaɭelonaaekulu, ásambueɭi ínźe yahie alenźeḃaan viaro. Paske ómainioɭieḃabuyiorek náairen íñuale. Omomuinibuhimeźe bóreĥuo, kazimekiẽlõviaro kaxaźen.